Sipôro ten̈a ny tian'olo aminay aty zen̈y mizaha izy laboly abôkaiô basikety aviô koa rigibÿ. Rô zen̈y zen̈y ny ten̈a ny tian'olo zahavan̈a ne mizaha izy ten̈a ny amin'ny tere ne mizaha amy tele zen̈y samby tian'olo.